Ikulor iko cum, dëjínal, dëfácal, dëjankal ci, dënaam uleel ci dëtopal ci, dëjankëfaan, dëjínëfaan dëfëlbaan ci waw, ikulor iko cumm.